E ñöö ro’ mó e jmóó tá’ juyy kierá’ kie’ my ɇn nɇ my ‘ñóo na nyy mó la kú lajy dxi jñóo, dxi jñóo kiee’ jö jmóo, dxi jñóo kiee’ jö üü dxi jñóo kiéé’ jö mo’, dxi jñóo kiee’ jö’ ngy e nɇ e llá jmá lyna, kié’ jmä ro e re kiera mole kiä’ ‘nyy’ kö’ kiä’ my kuyy tii ejö elyna jmá ujö, kie’ lyn goro ná jmá dxi jñóo ba, kiela’ ba üü ñí’ kie’ ‘nyy’ kö, ejö e llá lii’ jmá kö’ dxi <hesitation> dxi dxi jmí’ re fá’n ú, dxi e re lɇ dxí pero re fáá’ra jö e kiee’ ‘nyy’ jmíi ba ajia’ ‘naa e kie’ jyn ‘nyy’ i xen kää my jiá’ ‘nyy’ tⱥⱥ xin ‘nýy’ i.